Okey thrum drok u ba bu myyi rya <hesitation> ba zzim ku̱ knan drok u̱ san myyi rya wrak ayin. Zi drok u hywa ee, ko kuma kaan, te nu a̱ yet ku̱ a byyi krum n ni na̱ brang, a maai u̱ ya a̱tsatsak nkyang-ya a mani cat lafiya nwan ku a hok rwam nwan na ku tyyi gugwak, ko ku̱ a hok rwam nwan na, ku zun, a nat si cat dikan, a drok u̱ nat a̱gbodang bat wwat na̱kan ka̱yat ka̱byen ka, awwon ko a̱ta̱sa ma da yeke a byyi bu zwa ji ni. A ryi krum a̱ ni na̱ brang a yemi. Sa nan a drok u̱ nok a̱tsatsak karyi a na u swarang uk nkyang a ba cat kanyi ya ni, na n shyi, a ryi a syya myyi rya ka̱yemi. A ryi kruni drok u̱ tyyi, a san tswam ha n jyii, tswam a̱tak a̱naai, n cong karek ka a ryi dama nat ni kuma da̱ nwan u byyi a̱ didan n mi shya krum dilywu ke bace to a byyi bu zwa ji. So krum drok u na̱ ngi nyyi rya, ku ka̱ram ka̱yaan, a̱mma krum kuma wwat nyyi rya sa̱rai ba. Rot ba kom zan kyang krum zi drok u̱ san ba. Ko zi n digat baryat tan dabawon ba krun ditwang ti ni. Krum a̱mi a ni wrak, amma a drok u wrak krum ji ba rak twanga a ryi dukku na̱ ryi nyyi rya ba. <hesitation> Krum, u drok u san sso nwan ba, so a byyi myyi rya ba, kuma krum drok u na̱ bvwo yya hywu ba, to ko hywu na̱ yya ni, krum a drok drok u na̱ brang amma hywu yaran krum ji drok u̱ tyyi hywu yaan u na̱ wwon ba. So ba lallei krum aya u̱ na ryi nyyi rya dani yada an cat ni ba. To a̱yanyet a̱ byyi bu zwa ji amma byyi bu dikunkra̱ng rwanu ba, zwa a̱ya ma ku byyi klpuntun ba ee, ko a̱mang na̱ byyi u̱ byyi kpuntun ba, so a shya niyyi rya ba ee, a̱ byyi bu zwa ji, amma a shya myyi rga ba. So krum ba nji aini wwat nyiyi rya sarei ba. In fact, ku myyi rya ni n shyi, ka̱za tazwa ka̱za ka a̱ za yiya a̱ krok ni nka a̱ni a̱ ni drok a̱ na̱ ryi myyi rya. Ba krum yet konzan kyang ba, da̱nmi ya ji bayanyet bana n hywa ni cewa krum yet konzan kyang, krum yet konmzan kyang ba. Krum brang ba̱gu̱ngang, u cong bu myyi rya, u̱ cong bu wwal shi, u̱ tyyi ayin bna ku iyyi a̱ssi a̱tsatsak cyang u̱ ka̱nkrang. Amma duk bu a̱mi, krum u na̱ ryi myyi sa̱rei ba. Akwai nkyang zaan na sswa cet krum ni, dani nka̱ ndyat ni diku̱mkira̱ng rwan n ba ka̱za, nka a na̱ ryi ba, krum n na̱ ryi ba. Dani ya n ka̱ dyat ni, a̱dundwan sso, kram drokau brang sso nwan zi ra shek a̱mma krum ni, n na bvwo dikwu ba ko a hok u za̱ byyi zi shyi ni, krum a̱ nma bvwo dikwu ba. Krum ba lallai adrok za byyi ma to ryi u̱ su wa na̱ kwwat bvan ba̱ man ba, nji u̱ su̱ wa tyyi ba n na̱ tyyi a̱ssi na myyi rija nma u na̱ kaat. Ryok n malk bu nom kapfun na zi u shyi ni, to ku̱ a byyi nnyyai ma ku̱ a wu byyi krum ji ma, u̱ wu ru̱ wrak myyi rya, na ba saivya na to kapfun ka za̱ byyi na byyi ka̱wun domin ku a byyi krum na nini, u swat njit a ni, zi swat a̱za̱ byang ka̱nkrang kamini, ba ni nyyai a̱ nbu na̱ sook a̱ta̱tuk, bani nat ba nwan, a̱ya̱an ma ba na̱ hywat, ba ni nijjai a̱ bu sook a̱mbying nwam, ba ni nyyai a bu sook nawon nwam, to nyyi rya na bvu shyi ke brak duk krum ji a byyi ni a̱ nji a̱ byyi myiji rya ba. A cong a̱zinjen o, a shyi n tang hwa, ku ba bu n sook o. <hesitation> A shyi u swat ka̱rek o ku̱ n swak ki ku ba bu nyya a muk a̱nyet o. Duk ka̱rek ka an shyi ni, a shyi bu nyyi rya ba, amma a wu byyi krum ji a wu byyi zwa ji. So ku ayin a hywa di krum nji ani wwat myyi rya sarei kaai a̱ yyap <noise> ee u brang u̱ wwat myyi rya, amma ba nji a̱mi wwat myyi rya sarei ba. Krum ji yet, zi ni tutong kpuntin krum ji ba amma ba krum nfi yet konzan kyam ba, ba krum nji a̱mi ni na̱ ryi nyyi rya konzan ka̱ram ba. Krum u̱ drok u na̱ ryi myyi rya, krum drok u̱ tyyi a-a wui shya myyi nga a pfwa nwan ko a̱ybamg nwom Ku daganta ga yadda nkyang a na n dyi karam kya ni. So krum yet konzan kyang ba, u byyi kpuntun amma u̱ yet konzan kyang ba. Krum wwat myyi rya amma ba konzan ka̱ran ba, kuma krum ji ma u̱drok u wu na̱ ba bu rashi myyi rya. So nkyang aya amfani krum u bu rashi a̱nfani krum u a̱yemi. So kada a̱yin a̱ tyyi pfwa cewa, a̱ cat ku a̱ da shya bu krum a̱ nfi nye a̱ni shya nyyi rya a̱ shya bai rya, ba a̱mi ku na u dyi ba da̱ni yada a hwani. Yada ba̱nyet ba, ba n hwa in nye ku̱ a shyi bu zwa ba̱t, ku̱ a shyi bu krum ba̱t, a̱ni shiji bu sai rya, a ni shyi ba myyi rya konzan ka̱ram. Nkpa a̱ka̱tuk u̱ na̱ n da̱u ba̱yaan a̱ hywaai ba̱nyet, a hga shya krum, bayaan a kok ba̱vumbyang mba a wwat a ga shya a krum. Ba ryi nye shya krum nji ni ba̱ ryi nyyi rya, ba bvwo ba, ba nji ni ba̱ ryi myyi rya ba, ba za shya na nji n byyi krum zi ni ba nyi myyi rya ba. Sabo bu ami, krum yet amma ba u yet konzan kyang ba.